Mogilo nini' paidahlah buli makabantu' da cara teknoloji sakarang ti kaan da ulun da hujung jari' tapi aru nini risiko kalau yombo' isa mapandai no ada nini' kadang biar da hujung jari' kalau tokou nakasala' takan mana-mana' yang sudah noonsoi da salalum talipon no buli mailang kadang-kadang masuat lagi da tokou cara panipuan scammer no.

um pariasan kreatif pariasan kreatif maparas yang aru dijoki oku aru miso yanan mapaliyou da bakas-bakas butul minyak wangi' susunanku yang da ruang tamu isokotku da dinding samua jinis minyak wangi aru sino lainkah samualah tapi jinis-jinis butul miso lagi yanan mapasokot da fridge magnet um obit anak muli' antad da sodu' ulun mapataak barang-barang nagara' sabap kalau da aisbuk isa' mudan jadi' inalanku yanan khas aru mapasokot da fridge magnet itaak ilatakku da ruang tamu'.

Mimang aru motorimoku perkhidmatan-perkhidmatan yang isa' mabalut da talipon antaranyo um oku kanyu makautang da bank oku kanyu makatorimo da um nuwanang da lotrai dan macam-macam oni' tapi' oku isa' oku mamaduli' sabap napandayanku um perkhidmatan tino mimang isa' monong.

Iti kuo titi adalah macam teknoloji terkinilah sekarang teknoloji terkini mogilo nini mogilo untuk kebaikan ada nini untuk keburukan tapi lebih baiklah angkali mogilo daripada mogilo kebaikan daripada keburukanlah.

Monongnyo oku suka dan minat um balagu sama ada lagu-lagu Melayukah Bisayakah oku minat um ada nini oku minat um da mainan tradisional suku kaum ku sendiri permainan bagandang alat bagandang um ino oku minatlah.

Dengan cara iro mongoi uma' da anak momulok ro betemu ramah baakanal- kanallah antara satu' sama lain iro.

Makawatir da oku pasal talipun bmbit ti talipun bimbit ti makalalai da joki tangadau intuong mongontong da talipun bimbit sada korojo lain mongontong oni da talipun bimbit.

Kalau projik kreatif isa parnah lagi' nangaal tapi kalau projik-projik wokon parnahlah nangaal kalau da iskul parnah nanganjur daa program jubli amas um yang aru panyartaan babiskal jangan ba sumimbul fun run biskal ri mas sampai mandapat da panyartaan antad da Labuan dan Sarawak. Kemudian miso lagi malam makan jubli amaslah ino lima puluh taun iskul parnah oku najadi da pangarah progrim nangurus.

Ubat-ubatan tradisionalnyo seperti roun-rounlah roun roun um untuk ubat kampung.

um Sada nini inompodku kokolod lah tapi yang inompodku apabila oku berjaya napaiskul da anakku tolu ngainan sampai ka paringkat um universiti sehingga iro makalap da keputusan um mabalut um

Nunu kandakmu untuk anak-anakmu semoga iro berjaya. Nunu-nunu pun penglibatan atau iktiviti iro semuanyo mau yang mabalut oni lah untuk anak bangsa negara.

um Bagus nini ti sistem sistem sukungan sosial ti um karajaan suda manyadia jadi tokou sabagai pangguna mangayala nunu kandak do jadi sabalum manggunakan sistem tino ada ba ino iro mamara kuro-kuro gaya tokou manggunakan sistem samaada secara bertulis atau secara lisan.

Terutama sekali' tokou kana um bersukanlah um iti untuk manjaga da inan kalau mamajaga kesihatan tokou kana makan um jangan berlebihanlah um akanun tokou pun makanan yang mendatangkan um jat-jat yang bagus da inan tokoulah.

um Sejarah kemerdekaan Malaysialah jangan Sabah kuro gaya' Malaysia no nabantuk kuro gaya' Malaysia no najadi kuro gaya' Malaysia um Persekutuan Tanah Melayu nakalap da kemerdekaan antad da British um ino parnah dibalajar pinalajarku da iskul.

Isada wokon oku bakaandak da anakku supaya iro bokorojo samumua supaya sanang do masa dapan do akan datang.

Main layang-layang ataupun main gasing um no yang anak-anak dalam masyarakat ku bamain.

um Setakat namakai da talipun ti kamburo-kamburo buai no sada la masaala sada masaala lah yang natarimo pasal talipun tu pasal talipun ti macam biasa ni.

Gaya'ku mamajaga' da inan jangan kasiatan adalah mamajaga' da inan jangan kasiatan adalah mangaal da iktiviti-iktiviti yang mabalut da kasiatan makan makanan yang um sihat yang koduonyo oku sa talampau mamikir da parkara'-parkara' yang mikistres da ulu ino adai.

Dapikiranku kuro warna' langit no motomou sabap iyo punca'nyo serakan atmosfera bumi' jadi' sabap tatino warna' langit no motomou manu.

Kalau ma janis talipun bimbit isada rasa ku talipun bimbit sada masalah perkhidmatannyo cuma line line talipun um line telco no isa barapa bagus da kampung-kampung kadang-kadang maka gangguan jadi susah tokou bagayad lain-lainka masalah talipun.

um Mimang aru, anak momulok cara pakai da-da teknologi ti masing, irou lagi sanang menggunakan um teknologi wagu-wagu um lagi sanang irou balajar kalau berumur-umur ti nah ino ni' asal bulih pakailah um yang panting memudahkan da urusan, ino ni.

Kalau pasal-pasal panyakit ti molosu' oni' yanan muwot muwot da sagala jururawat yombo'-yombo' anggota kasihatan pasal kalau tokou muwot sama-sama tokou lainkah batugas da kasihatan tokou pun isa mapandai sama oni' jadi' baguslah muwot pasal panyakit-panyakit ti da ulun yang monong-monong batugas da kasihatan.

Oku antad oku da manini oku andang mau majadi da guru pasal oku andang suka mandidik da ulun oku andang suka bakungsi ilmu da ulun andang oku pagat monong-monong pagat mau majadi da guru.

Ningouanku nogu ogu nunu ogu buuk atau pun carita' buk anak-anak um tampatan yang kabilangan ri nabuai nio ogu sa' nambaca da buk lagi pun mututuo nio mana lagi' ada mambaca da buk sakarang ti mambaca da kitab Quran oni'.

Mamula' da parniagaan parlu' modallah mamula' da parniagaan no sada' masalah tapi modal no sada' um ino cabaran makalunyo sudah namula' kadang parsaingan parsaingan dalam kalangan parniagaan yang sama'lah cara tokou manarik da customer no mimang susahlah.

Sababnyo iro mau magium da kalabihan kalau macam da bandar-bandar gaji morogo pasal ino la iro lumali da yanan wokon.

Pamainan video yang paranah oku bamain mogilo semua antad da talipon salah satu cuntuh bamain da mobil lejen da talipon.

um tumbuh-tumbuhan atau usak yang nakitoku da komuniti tii bunga keratas sama lid lidaa wayu um

Makanan-makanan sihat yang makahasiat ti sabanarnyo makanan yang saimbang makanan yang saimbang ti aru intaid aru kayaun aru sayur aru bitamin iti buah-buahan jadi' yang paling lebih baik minum da waig mogilo.

Oku sukan da mata palajaran Bahasa Malayu sabab andang ino bidangku dan sanang da balajar sanang da pikiron santai-santai balajar um oku minat da balajar da bahasa lah terutamanya bahasa melayu andang ino palajaran ku da iskul.

Dangan cara babalanja nunu ni keper yang pentinglah belion kalau isa barapa penting no isa lah na gulu belion secara berjimat-jimatlah.

Cuaca di negara jami tih sebenarnya sedap rumahan um pasal dia minimum anu ni cuacanya cuma ni bezanya ada yang sama musim um malasu um musim um basah rasam lah maksudnya macam manu.

Oku rasa kamajuan teknoloji yang um yang bulih mokosingkot da kualiti hidup tokou manti ti iti lah sekarang ti yang diadun daman titi pasal AI um oku rasa iyo bulih maka tino bulih mampartingkatkan da kualiti hidup tokou

Buat masa tititi sada teknoloji makawatir pasal nunu-nunu pun teknoloji ri semua teknoloji yang mabalutlah sada yang teknoloji um makamasalah tapi apa pun nunu-nunu teknoloji yang makapaidah aru nini keburukannyo manulah.

um Ulun totuo iyo usa barapa minat da teknologi terkini mungkin susah paling-paling talipun gunaan do tapi kalau teknologi lagi canggih isa lah tapi kalau momulok mimang minatlah da teknologi sabab sanang mangaal da korojo.

Pakaian pakai baju kurunglah selesa' sesuai untuk tokou ulun-ulun Melayu'.

Isa nini nauga lah paling ada um ampat taun yang lapas nauga nini cuaca.

AI ti buli pakayun da kaidupan bilang adau ti um yang partama' sekali' um teknoloji iyo mamudahkanlah pasal sekarang nunu-nunu pun semua teknoloji AI mamalukis bar mamalukis pun sekarang AI lagi-lagi' sakarang ti makarobot AI jadi' iyo mamudah da kaidupan mamudah daa satangah korojo yang memerlu'kan um panggunaan robot.

um Mimang aru progrim um kebajikan ti yang mengendalikan da kuo tatino adalah Jabatan Kebajikan Masyarakat um mogilo um benda-benda iro lakukan untuk untuk mambantulah da da masarakat setempat.

Yang makito ku salalu dalam minggu titi ialah um punti um sabab punti ri mogilo tinanum bo da isan-isan walai manu ni da walai-walai jiran um salain daripada batang um batang punti um ataupun pokok punti macam uwa ampalam um lalit aru tinanum da isan-isan walai ino nio makito ku salalu dalam minggi titi.

Sukan oku suka sukan badminton sebap iyo siyok ma capat sanang biyan-biyan pun tokou buli bamain badminton isa semsetinyo da guang dewan da salura dapan walai pun tokou buli main badminton da alatannyo no pula isa morogo aru murah aru morogo capat tokou sumalura umos.

Magilo lah tokoh-tokoh lagenda sejarah da antad da tokou ti um magilo yang mengharumkan nama negara tokou um .

um micukup nini'lah bajet um pandailah mamajet mana' yang penting micukup nini' da keluarga'ku.

Oku suka' warna' maragang pasal warna' maragang ti padaku um miso warna' yang hebat um buli mandatangkan samangat kalau ikou mamakainyo um barani' barani' untuk malakukan sasuatu' yang barulah wagulah wagu.

Oku mau balajar ba masak um Nunu permainan anak-anak da komuniti muyun permainan anak-anak da komuniti jami basimban jurupain pulis intip main jadi main guli ino lah biasa kalau anak dalaid.

Teknologi makawatir ti sabanarnyo um kuo bah iti kalau ada macam teknologi apa-apa ti kan sabanarnya kabaikan da tapi kalau disalahgunakan ino yang maka rusak.

Cabarannyo baniaga' adalah yang partama' um iyo porlu' barsaing da ulun-ulun lama' yang ulun-ulun lama' sudah baniaga' koduonyo cabarannyo adalah pamasaranlah iyo porlu' maka' idea wagu untuk mamasar da parniagaannyo iyo porlu' makacara nunu caranyo' untuk mamasar da parniagaan.

Kalau daguangku labih baik um sukan barpasukanlah sabap iyo bakarjasama antara satu sama lain.

Kemajuan teknoloji yang buli maningkat da idup moposingkat da kuali idup nunu nunu teknoloji yang sangat mambantu'lah yang buli manyanangkan da korojo tokou tapi lainkah manjadikan tokou jadi pemalas yang mamudahkan da korojo tokou cuntuhnyolah macam teknoloji nunu kah yang sananglah yang manyanangkan korojo maksudku teknoloji yang isa menjadikan tokou pemalas um ino oku isa' minat.

Isa parana bamain da alat-alat muzik lagipun isa mapandai tetapi kalau ada kalau ada paluang untuk balajar buli nini balajar tapi alat-alat muzik yang um mimang suka kiningoun ti Kulintangan.

Oku mamajaga da pikiranku supaya sihat um banyak modoplah mogilo modop um dan jangan mamikir da pikiran kuo isa bukan-bukanlah pikirkan masa dapan oni.

Dokumen yang perlu aru yang pertama sekali um kad pengenalan porlu arulah wajip sijil-sijil kelahiran untuk mongontongkan sijil kelahiran no panting yang kotolunyo pasport pasport ni pun penting pasal ino pasport ni mongontong boh ikou antad biyanankan ikou mongoi biyanan biyanan ino inontong da ulun pasport pasport IC sama sijil kelahiran.

Ujian iskul anak-anak ranik ti supaya iro malap dan mapandai mamajawab sebelum peperiksaan monong-monong sebap kalau sada ujian kalau tarus isa buli.

um Mamutung kek um basukurlah karana masih lagi' dipanjangkan usia dan kalau ada kalabihan dua salamatlah takiuk.

Pagawai yang talah dipinili' oleh komuniti iro sapatutnyo malaksanakan tugas mereka balut-balutlah kalau iyo pagawai jadi da cigu iyo parlu mangira monong-mononglah mangira bonor-bonorlah da anak muridnyo lainkah asal oni makatarimo da gaji lah sama nini pagawai da pajabatlah iro misti bokorojo monong-mononglah ikut bidang kuasa do.

Iti masaruk miyogu' da kariam ti kapantingannyo untuk manjaga' da kabarsihan supaya sada' jangkitan um sabap kariam tokou ti santiasa' sana sini' kuai-kuai nunu oni' joungon nunu oni' joungon jadi' mana tau' aru kuman sino. Jadi' kalau tokou isa miyogu' kuman no sinumokot sino buli makatopik da tokou bila tokou notopikon da kuman buli tokou maujur.

Parasaan ku mula-mula nakalap da talipun elili gambira kolod um sabab partama kali namaguut da talipun jadi samua kawan-kawan saudara tinalipun ku.

Rupa awan sakarang warna biru aru mopotut takiuk mungkin mau rumasamlah mungkin mau rumasam.

um Banda kreatif maparas sarta hiasan yang aru dijun isada nini nunu-nunu yang maparas tapi um bagi ku semua ulun aru lah aru aru kreativiti masing-masing aru hiasan masing-masinglah.

Keinginan ku kalau buli untuk mamajukan da kualiti hidup da masyarakat ti adalah teknologi um teknologi perkilanganlah diwujudkan lebih ampat lima buah kilang da kawasan da daerah-daerah yang memerlukanlah.

um biasanyo da peringkat awal atau pun mula'-mula'nyo oku muwot da mututuo- mututuolah tapi' bagaimanapun akhirnyo oku mongoi uwot da doktorlah nunu panyakit-panyakit yang nalimonon tokou.

Da nagaraku dalaid rih gaya pambayaran cara laid sakarang ti aru nio cara wagu <noise> mangaal da bayaran melalui QR code.

Pamainan do pamain bamain layang-layang layang-layang bamain biskal um inolah anak-anak.

Iti maya da kadaan samasa kalau kalau kaadaan mangijinkan untuk penghijraan um buli kah buli lah maya bahijrah.

um sukan yang sanang guang kuo antangan adalah badminton sama menyimbul dan juga um mibu bula pasal kalau tokou mengontong da kuo tolu-tolu sukan tatiti kan iyo meransang da kuo tenaga kan tokou ba iya meransang tenaga tokou ba tenaga positip tokou untuk maya basukan um manu

Sada sa mananum da tumbu-tumbuan tapi oku ti suka mananum da bunga karatas yang buli mapaparas da kawasan sekitarlah um ino aru da walai ku lah kalau tanaman-tanaman lain sada lah aru lah rambutan akanun musim sakarang lah rambutan nangku.

Ya iro mambari' nasihat yang baik-baiklah bagi' parangsang da tokou supaya manjadi' ulun yang baguna'.

Kaadaan iskul da kawasanku setakat titi semuanya mabalut tagap semuanya baik sada nunu nunu masalahlah.

um Isa ku pandai mamara komburo-kombura makanan yang isa sihat yang buli akanun dan isa akanun pada masa-masa tertentu.

Korojo yang mapakai ku lah manjadi guru sabab ini nio <noise> kaminatanku um dapat mabimmbing kanak-kanak.

Jinis parniagaan yang um makalu lah, makalu umpamanya um bulih mambuka da kilang <coughs> um pendapatannya makalu supaya anak-anak bangsa bulihlah bakarojo samantara da kilang-kilang yang tokou um niagakan.

um bagian mangurus da ulun mangurus da jalama ti lainkah sanang tarutama kalau yang isa makarati da arahan sa makarati da sa faham da tugasnyo no ino yang sangat makaaal da sampungat da tokou.

Oku sada mapajalan da mana-mana sakayan pasal oku sa lagi' makalesen tapi' oku sadang balajarlah um ma mapajalan da karita' pasal karita' ti panting boh nunu-nunu pun tokou misti nini' um menggunakan da karita'.

Iti macam um kuo biti macam aru tinanummu yang selalu makito da liliut no macam daing pagaga ino makitomu tumbu-tumbuan yang ada macam puun limau kasturi puun onsom kolopis ino ada ino.

um Salalunyo oku suka manginongou da miuzik kulintangan bagandang um bagambus pun minat nini oku. Selain daripada bagambus um ulun-ulun basuling pun minat oku nini.

Parkhidmatan penting perkhidmatan um maxim grab.

Banda kreatif ku yang maparas aku oku nakalap da etnik liali antad da etnik bajau nakalap da tenunan kain antad da etnik murut nakalap da manik.

Warna mapakai ku oku suka warna matomou mimangku minat warna matomou sabab pada ku matomou no katanangan um matomou lambutlah mimang ku minat atau warna matomou matomou biru um iyo warna katanangan.

Biasa'nyo do pogun jami' ti cara mamayar daa utang atau pun macam-macam iro menggunakan da duit duit no taruslah da ulun yang yang itaak no um macam manulah yang biasa'-biasa'nyo okoi lakukanlah.

um dijok pandapat pasal pariama' no miugah-ugah no ino lainkah ciptaan manusia' tapi' kahandak Allah subhanawataala' jadi' sa kuo sada' komenlah bab tino sebap ino mimang Allah taala' ompunyo kuasa'.

Oku mau balajar bamasak um da hobikulah seharian no bajarang bamasak bajarang nunu makanan kagamaranku no jadi oku mau baguru kalau buli um kemahiran bajarang.

Fikirku pasal AI ti iyo adalah um kuo wagu jadi' isa lagi barapa' karatian jadi' iyo baru-baru' nini' pasal AI ti.

um amalkan pemakanan sihat, kekalkan senaman yang sihat um biasa ikau um minum banyak air um sentiasa um minda sentiasa terbuka kekal menjaga kesihatan jangan stres

um Sada nini yang masaruk kolod mamakai da teknologi oku mamakai da teknologi ti mongontong da kadaan lah kalau kadaan ri perlu oku untuk mamakai da teknologi no mabuai jadi pinakai ku kalau isa isa nio iyo bagantung dangan kadaan oni'.

Permainan toroti isa parnah la tapi kalau makito kali buli nini makuaia buli nini kali makuaia kalau nakakito.

Ubatan-ubatan tradisional kunyit kandu aru da ulun sogiton anak sogiton daun kunyit sarai wangi aru da padiu ulun makangin atau lapas maganak um ino parlu kunyit itom pun kandu bagus untuk kasiatan lah bowong itom bagus untuk kasiatan.

Matapela matapelajaran da iskul um yang mapakaiku adalah sains pasal oku suka' da sains kadua' um agama Islam pandidikan agama Islam oku suka' yang kotolunyo adalah bahasa Melayu' pasal ino adalah bahasa-bahasa tokou punya bahasa partuturan seharian jadi' mimang sananglah tokou babalajar

Yang mamajaganya lah ahli keluargalah ahli keluarga yang mamajaga ulun naujur mosomok matai.

Tokou mangimat da balanja'lah um da untuk kaluarga' tokou um kana' mongontong nunu um kaparluan utama'nyo yang tokou mau' bolion tokou um jangan momoli um pada parkara'-parkara' yang sa barapa' um ada kaparluannyolah.

um Isa ku barapa mapandai da ngaran binatang tino lagi pun binatang buruj ti baru ku nakabaca dadau no jadi isa ku barapa um mapandai jadi oku pun macam mana pun oku magium muot da rumo-rumo nantilah nunu buruj no.

Artis kaminatan ku kalau tampatan Dato M Nasir lah sabab lagu-lagunyo mangira mogilo maksud dan isa sama dengan artis-artis wokon iyo mampunyai cara tersendiri lah jadi um lagu-lagunyo kaminatan ku lah siuk penuh pengertian kalau um lagunyo ino lah.

Ubatana tradisional yang aru da budaya tokou adalah budaya budaya ku minum da kuo kambang semangkuk kalau ikau sogiton minum da kambang semangkuk ikau sada selera makan pun ikau minum da kambang semangkuk minum jangan kuo gula batu um ino inumo.

um ubat-ubatan tradisional ti mimang mogilolah kalau maya' da budaya tokou mimang mogilo. Kadang-kadang ubat-ubatan tradisional da liliut walai pun ada' macam koyo puun onsom kolopis no ada' nini' guna'nyo tradisional roun pagaga' daing lidah budaya um macam-macamlah hirba-hirba ompunyo ubat-ubatan.

Teknologi media sosial lah karana mololui media sosial tokou bulih mamparkambangkan nunu parniagaan tokou jadi yo dapat lah um mempersingkot da kualiti hidup tokou

Oku rasa' ok boh pasal panggunaan parbankan dalam talian ti sabap iyo mambantu mamudah urusan tokou isa payah tokou nio mongoi pamayar misalnyo mongoi da bank da pajabat talipon dan mana-mana' pajabat da walai oni' pun buli mamayar cukup mudah.

um Kalau kalau panulis kaminatanku Ramli Awang Murshid suang Ramli Awang Murshid iyo ma panulis thriller iyo tulisannyo no makafakta dan syok tokou mambaca makapaning isa tokou majangka nunu pengakhiran caritanyo.

Tokoh sejarah lejenda kabilangan antad da nagara' adalah Tun Dr. Mahathir Mohamed pasal tokou buli mongontong iyo nakajadi da Perdana Menteri sampai dua kali iyo mamajawat da jawatan tatino jadi' ino sangat-sangatlah lejendalah kabilangan tokoulah di nagara'.

Teknoloji um makawatir dijok ti adalah teknoloji yang wagulah wagu yang buli mempangaruhi da um jenerasi-jenerasi anak-anak momulok ti um iti yang monong-monong makawatir dijoklah sebap anak-anak roti rasa' ingin tahu' tetap makalu.